इजत के उधारना में अपनी और अपने परिवार के। पर्तिष्ठा बनाए रखे के सामिल करेचे किसी के इजत के। उलंगहन होने पर बदला नेने अनिवार छे दोस्ती और। दुस्मनी दोनों में पर्यांपारिक्ता का विचार इजत से में। गहराई में समया होगा छे इजत के उधारना के कभीकभी। इस्तिरी सोत्यंतरता के लिए समाजीक और ओधक बुलावल गये छे। इजत के उधारना के समाज में समानता लाने के भी एक मू करेंगा।